من اكون ببحدي احب العب كرة قدم بالتلفون أو بالبلي أو يعني العاب الكترونيه ف احب كلش العب كرة قدم بشكل فضيع اطلعلي فريق خصم وامسك اليده واقعد العب أو بالمبايل واقعد العب بس اربح اربح يعني احب انو افوز